<hesitation> na dɨ <hesitation> ɗa hanɨngtɨ mwasashi ndwo kiwati a fəra mya mwasari də hɨn ka ji hwode hɨn ɓa ɗɨkə mya ɗa sɨ-zɨmtə mya wuda hɨla shi-soptə mban ka nzɨ hara goosune ka vaake ye na sɨ nza ka jede ka meshi a hwoɗe ye na na a muɗə ɓəng-ɓəang ye na ɗa hiwtə ye na bəl ləməge da həmənpwa hɨ hin ka bəl ləməge da həmənpwa hina gər dyemshe hin ka gər dyemshe hina ɗa hiwtə a nə sɨ-zɨmte hin ɓa zɨmə kaje zɨmte hin ɓa zɨmə ka je ngga takarən hina zɨmə hin ka zɨmshe de nə kat a mbə Na nysə je de na sa a təna ɗɛ hiwtə təna ɗe hiwtə ɓə tɨ ya na boyə dinɨn ka mwasashi ye kiwatɨnə je na kənərən she tənə vi taa a kwamatə mya laka taa harwu-ɓəw a mbiɗi-tɨf dɨ be ama a mɨna shi haru-ɓəw-tə-tɨf kal hin ɗɨm shi nə na pedərən. Karən na ɗa hanɨng tɨ mwasashi ite mya ɗa a kiwatɨnə pɨri gəkələ hanɨngɨn na dɨ ɗa hanɨngtə ka hangɨn usəkə.